Aprilli pääle mõtõldõh tulõ mul üts sõbõr miilde, lihtsält tuuperäst, et timä sünnüpäiv om aprillih. Timäga mi ei kõnõlõq nii pall'o, a tä om mullõ siski väega armsa.